ஆஸ்திரேலியாவில் உள்ள மக்கள், வெளியில் நேசிப்பதற்காகவும், வாழ்க்கையின் நிதானமான அணுகுமுறைக்காகவும், வார இறுதி கஃபே கலாச்சாரத்திற்காகவும் அறியப்படுகிறார்கள். ஆஸ்திரேலியாவின் பெரும்பாலான முக்கிய நகரங்கள் கடற்கரையோரத்தில் காணப்படுவதால், பலர் கடற்கரைக்கு நீந்த அல்லது பூங்காவிற்கு மதிய உணவிற்கு செல்கிறார்கள். வாழ்க்கை முறையிலும் கஃபே கலாச்சாரம் ஒரு பெரிய பகுதியாகும்.